Olokkoloq aga iye taasengnge marontok magi taasengngi marontok nenniannaro iyaro olokkoloq marontok iyaq wasengnge marontok iyanaitu babi nasabaq haramngi bagi umaq sellengnge nanre nappa dekke rontok ko polewi okko cemmeq e maggaliluq engka manenni okoro tana e ko alalena ero aga apaq harangngi leiyanre jadi magi naluwasengngi dekke rontok